mas ola jinaf tere ko bek ko wela tanyam doba na magi manda kafiza buwani kanjwani do ummina hawanjini loa danyahu diabetis dojawai doa danyahu kansa alla reyanu eni